أوكي، يعني أنام الساعة عشرة، أصحى الفجر، أصلي الفجر، أجهز، أروح المستشفى، أبدأ دوامي، أتغدى مثلاً الظهر ،بعدين خلاص يعني بعد الظهر أكمل دوام، أرجع في الليل أتعشى وبعدين أجلس شوية وأنام مرة ثانية.